Haiwan toma ngolo gena duga nyao ua, sema ori, sema soma, sema lado, sema utu, sema boca, sema loki, sema saferu, sedaba sema ngang yali.